Viimäne asi, midä maq sei, olľ võidleib. Võidleibä tetäs niimuudu, et <laughs> võetas üts tükk leibä ja pandas määritäs sinnäq võidu pääle. Ja sis sinnäq pääle võit pandaq juusto vai vorsti vai midä taht. Niimuudu tetäski võidleibä.